Injo biasa punna ammulai mi a sambe-sambe cuaca iya biasa tiba-tiba hambang atau tiba-tiba bosi, biasa iya injo a'pakmula garring ammorea na injo punna ammore ki lohe kalia mi amminahang garring garring maraenga mulai mi pakrisi ulua, pakrisi kallonga, kodi mi pa nyahang a ka ta sumba i ni sakring ka'murunga injo injo nakke punna mulai mi kurasa-kurasa injo garring ku biasa langsunga a'nginung ile dottoro biasa todo' ile kamponga appada punna appalu a campur-campurang akbangsa serre, kunyi ku pasi campuru ngase minjo nampa ku inung hangat-hangat i <laughs> punna maing injo biasa ballo-ballo mi pa pisakringku, injo punna nginunga ile nakke biasa bangngipi ka punna elek a anginung a biasa biasa ta' dudu ka jari bangngipi nakke ku nginung ile biasa todo punna ammore ma injo, amminahang mi injo hambanga, pokok na a campu-campurui garringa mo tapi punna hambanga nakke nu ile dottoro ji hekbere ku inung ka injo ji nakke cocokku ku inung punna hambanga Appada injo parasitamol, amoxiling, asampenamat iyan ngasek injo ku inung punna na dahuanga dottoroa punna aklampa a paressa biasa todo punna lampa a di dottoroa punna elek i biasa punna minro ma ku inung injo ilea biasa todo' panaik allo pi ka punna di inung i biasa ki na pa taddudu bela, biasa todo punna tala sampanga biasa ku suro buruknengku aklampa ngalleanga kaluku lolo nampa ku inungi ere na ka biasa mukoang injo a haji-haji mi pa'pisakringku